he kinejeel ak' em, kinb'aj re'en ket- amt kiwach ki kiwunaq, he k'o jujon e kech'ojnek kinb'aj re'en ket- am riwach rijaw b'la' he e nik'yaj chek, kinwil re'en qatzij k'o jujon kexet'intaj, ketzapan taj rimal la' kinb'aj re'en qas e otz, qas e otz, k'o nik'yaj chek ee aj ch'oj ela' he xib'al iib' la' saqa'n, xu' e kiwaj ket- am che kikb'an chikyan re ketzapantaj, che kika'n che laj k'al che jun, xe kirila', kirchapan. E k'o taq ak' he kirchap jun em, kikya't kiib' k'ax kechapek e cuando e k'o chek kik'in kik'aluj he k'ot chek kika'nan, k'ot chek kika'nan, rimal la' e taq ch'eew qas e q'os kiliik, taq mam ak', te't ak' em kinejeel, he rimal la' he qas rajawxiik k'o qa qaak' cha jaay rimal ela' riq'osaal jun jaay, ela' riq'osaal jun nixaq che k'o k'ey taq ak' rik'in.